Ar kən warə didi zum kən jiwlə aa peke, tidi nə tukú se mi usə musə-mi úsə musə se mi laa gbɨri, mi re údi-mi re udisei mi baanu baa mi bá baa, mi ba baa mi olu ki mini ki mini ka za mi təəsu min to niŋkə kə mə bə se liikə ur nə ka re-ka re ka bəse liikə sə aa za aa ba baa, aa ba baa sə aa kən zo yarə zum aa bə aa re zo kə ən niŋkə kə abə təy aa bə kə aa kə liigə koo ma niŋ ani, mabu gəənu i kən, mabu genu i kən za i aaza ən to mabu genu áwfa wokə gomi gon in, i za nə wokə diga, mabu genu iza diga tidi i da way liikə rə so hanə aa kə gay lika niŋ ani sə aa kən lii liikə aa re lúúkə aa re gbəkə wúsi, aa gbə wúsi may, etu so aa ɨkə, aa ɨkə ban aa kən ɨkə kə, aa re lúú kə ban aa re gbəkə wúsi, aa kən gbə wúsi aa lúú aa túsu sə aa kən túsú kə are gɨkə, min təəsi min to. Ki mini mə zo mə zo sə koo, mabu ge nu koo koo da ryə ya ko koo səw ryə rə ya? Sə aa rey gakə koo, ire liikə i kən lii koo, so aa re gɨkə ban aa re túsəgə usú etu a kən túsə úsú etu aa za ban aa gbə baa. Aba baa, a ba baa, aa ba baa, aa ba baa, sə aakən aa kən lúú. sə aa gɨ aa lúú sə aymə da lemsə ryə aa təə, mi təəsi min to niŋkə kə təy aa bə aa re da niigə mam ma sa i təə ən to aa rasə nəy ma e gəwlə pá kə nini sə aa rasə nay-sə aa rasə naysə aa re nɨl lə di sə aa ni’ mam aa nii mam a aa gɨ gbakə rya aa gɨ gbakə ryə nə kə kimini mə dələ koo, kən dələ koo so aa re lii kə ko nə yaw, niisə aa re ləynə gə zal iyə ani tomsə aa bə riwryə ari kə nini gəw ryə nə kə, aa kən va tidi aa kən usə músə aa re re kə únsə ryə aa laakəgə gbamtə, aa laatəgə gbay twitə sə aa re gɨ kə gba kə ryə zum kən di tétə zum, kən maa aa re ren gɨkə gbakə rya niisə aa re ikənəgə ani lemsə ryə aa ren gɨkə kala zum malə pirya pat, aa re bə kən ən nin ani, gam tomsə énə abə an niŋani, niŋ ani so are bə kə.